To'q sariq rang menga iliqlik, quyosh va baxt bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha energiya va ijodkorlikni ifodalaydi, shuning uchun u ko'p hollarda faoliyat bilan bog'lanadi.